מען זאל זען צו טרונקן גענוג וואסער יעדן טאג, עס איז ראטזאם צו טרונקן נאך יעדע מאלצייט ווי אויך ווען מ'שפילט אדער ווען מען מאכט עקסערסייז ווען מ'ווערט אויסגעמוטשעט, פארשידענע פרוכט און גרינצייג פארמאגן אויך אין זיך גענוג וואסער וואס העלפן די מענטש בלייבן היידרעיטעד.